Ün a pöl cözi la patata ën maniere diverse, la patata a pö esi büìa, frita ën la peila cun l'öli, faita cözi ënt ël furn e parei